गिलहरी ज्वो व्हदि, स्या पल्ये बे सर्दियों की तैयारी करि द्योंदि। स्या <hesitation> क्या करदि कुछ रोंये, पतगा, लाठा, छ्वटा छ्वटा तिनका सब ल्ये ते एक जगा मूं अपणूं जन घ्वोल जन सि बणें द्योंदि। ते घ्वोल मां स्या पूरी सर्दियां <hesitation> पूरू ज्वो ठंडू मौसम रौंद स्वो बिते द्योंदि एक गिलहरी। स्वो घ्वोल बिल्कुल गरम रौंद। इथ्या अच्छा से बणयूं रौंद गिलहरिन स्वो घ्वोल कि तेमां तीं ते हमेशा गर्मि ही लगेलि। सर्दियूं ते पल्ये बे सि ते घ्वोल ते बणे ते रौखदन छिन। तेका बाद जब सर्दी ऊंदिन, सि ते घ्वोल मां रौंण शुरू कर द्योंदिन।